Kultura e Gjermanisë osht shumë e pasun edhe ka ndikime t'mdhaja n'art, n'muzikë edhe n'filozofi. A- tje osht ni festival i njohun i birrës që thirret Oktoberfest. Mandena osht e njoftun edhe për artet klasike t'muzikës si t'Betovenit edhe t'Bahut. Gjermania ka pasë edhe ndikim n'shkencë edhe n'teknologji edhe ka prodhu disa shipkje t'randishme që jon konë për botën.